Io si a seky mahasara magnana anao io, hainao foagna ngahy mampifaly anahy na vao na vao malahelo azany zay. Oy! Aha de sambatra si zay magnana anao raha sisy anao angamba zay <hesitation> mety raha vao ohatra hoe araha bitika de efa bokeo koa mizomitika karaha zaza sy tamana akeo fa misy anao de hoy falifaly foagna na de misy problema azany.